أنا عادةً أمشي تقريبًا من 5 إلى 7 آلاف خطوة باليوم، حسب المشاوير والوقت اللي أخصصه للمشي. يعني بالأسبوع يصير حوالي 35 إلى 50 ألف خطوة. المشي مفيد للصحة ويساعد الجسم ينشط، فدايم أحاول أحافظ على حركة يومية.